. Yádilaḃudi, muṗe mimom. Minaɭiemi yádilaḃudi, nádidiel. Ñamotale narie, ñonaḃae, néñiale náhuyeraño. Tónazoġaɭo tiare źinotoeḃay oriŋinźe, tonañaḃe orẽngale, ombalale, bupiaŋale. Moimiġaɭo bón: kokoḃon náokoloom, monatiamiġaloom búdielaleḃuñadianiḃuloom. Músie amiźia níĥuo, timiġaźumuɭoġaɭe ñáṗimben, niburinobuhumi niiġaɭoġaɭe bórotis niburinobuhumi, nimiġaɭobuźare, búŝieno niburinobuhumi, amiñaźaźa nilo nii orengale muimiembalale ñab buhubupiaŋale asombeniɭo yádilaḃudie ádie tiare. Óo naŝeŝe. Nárumunda moinimbaluwa soramas. Onapipiaŋ. Mónumuɭelolomi numuxotulo muhaŋunuġahuy, munalemom, oraḃale ófihi. Múlu múlu numuḃanaduna muḃamonumudial . Numuḃaoremo niḃalombo. Moxamimudialemo muśemo bamieŋabamumuḃay. Hani mínalome banii kúsiyaha nna, aśe méñaɭelo nángotu. Natami ério naxaminahaŋun? Me mamieŋa aminiduźani kíġudilaḃudi kíkiamakio, bunebobuŝaa. Ério erdo éngo- éngotu meeñaḃanelim. Óndinefuoñeloźani, eñaḃaelereoebũ víeġaɭo nehũ néiro. Éñaḃaneloo. Dílaḃudi yádilaḃu bulusale ómbiḃi. Moini óṗimbeźe, oxandeźe, ombarale, bupiaŋale bororaḃale.